Oli babésiduliin saan ubaaj mé sonitee surubo so soomé mayitee sén étulo. Mayitee mo mujuuk mé, étulo yo ijiilo mé. Sasé siduliin nak guŋamé nak usiil babé noli; sololi sara éjoole.